Allo plombier ve io? Afaka mandeha aminay aty anao mba agnamboatra ny <hesitation> izy ty fa misy m- tombaka aminazy de mandeha foagna isaka mandeha malaka rano de very aby rano, antsasany vao tonga an-dragno? De afaka mandeha aty anao de mety oviàna anao tonga aminay aty azafady indrindra? Raha mety de aza atao ela loatra raha fa zahay mila rano.